خصنا أولا نتأكدو واش التيليفون مشرجي مزيان، مفيهش مشكل ديال الشارج، من بعد كنجربو نعاودو نبركو على شي بوطونات ديال التيليفون نشوفوه واش خدام، من بعد نزولو الباتري وونرجعوه ومن بعد غادي نعاود نحاول نشعلو مين كيتشعل عادة، واذا مشعلش عرف بلي فيه شي مشكل تقني وديه لشي تقني متخصص في الهواتف.